Ny tombotsoa azo avy amin'ny hazo kely fihiñana da izy natoraly. Fa ny tombotsoa azo avy amin'ny sotro rovitsy da izy mora handraisa hañy. Da ny mesa ndraiky ny mesa ahafanteña mañapatapaky raha hoan'ny teña.